اول حاجه بنحدد المكان اللي احنا محتاجين نخيط الزرار عليه تاني حاجه بنثبت الخيط في القميص عن طريق ان احنا بندخل الابره من الجهه الخلفيه للقميص عند المكان المحدد ونطلعها من الجهه الأماميه تالت حاجه بنثبت الزر بنحط الزر في المكان اللي طلع منه الابره وبعد كدا بنكرر حركه ادخال الابره من فوق لتحت ومن تحت لفوق عدة مرات بين الثقوب لحد ما نثبت الزار بطزيقه صح وبعد ما نثبت الزار ونتأكد ان هو اتخيط بنقطع الخيط الزياده